Eyim ebhre mbi ekhima mfa. Wut egome na egara ekora wut. Egome, o ki ji oji gbut egome obhak, ebhu oki khim, ofinghi egome aji kparang. Onog ofinghi egome aji kpar-a-n-g, ofet nji fe feb, o kpam nji feb okak ka ebhi okhim. And eji chang, kpe a kog ebhae aki khim egome. Ebhu egome chang na ebhae aji enyine e ka kpet. O ki khim egome, anne mma ari ka onyoe anora a chot nchot ebhae anyi afo na eyim edim mbi a ki di. Kpe atem ama na adu ngo abhag oki khim egome. Mbi biresi mbi, baram, chang bi gara o joe, o ki khim egome. Egome na eri eyim edim ebhore kpet ching mbi a bha na wut ka oso, so egome na eri eyim edim ebhre mbi wut anyagane ka etung. Eyim bi tat, nong anyong a mire mma nfa, anyong o yi okhun mma ocho, okpam ocho <hesitation> orang. Anyong oyi okin mma okhim ekpang, anyong o yi okin mma okhim anyong obhoraya, okag eyim ebha fefefeb okhim a ki yebhe, anne adi. Na eyim ebhre mbi anatim. And oseb mbi tat ori. Nong ofu oseb mbi erig aji afo se oseb atang. Oyighi atang ama fe fe feb oji bhan, onog obhan mma fe eb ayum, okhibha okhim oseb obha, nji tat osebe orang <hesitation> biyu, okhin atang ama afo, okhim mma feeeb okare abhon a, nji tat okpe a na nkon o, okpe na monshet nkon, okhim fe eb okara bhon ama adi.